Se amae vaera se ñe rendu ka celular pe ˂hesitation˃ mbuapi yaeva jaeko seis veces ˂hesitation˃ amae ndeimbove ye jare amae ocho veces karu yae ˂hesitation˃ jaema amae opaete mbae yeikuatia reta va se ñendureru ka va se celular pe kua ayapo seve piare ñavo.